Karazagna zava-pisotro haiko matetiky ndraiky kaofa amin'ino izy ity am'fety regny migiàka jus naturely, mividy jus star ohatran'ny bonbon anglais, ry fanta regny fô igny ndraiky tegna tsy adino aminay akagny ndraiky ery toaka gasy ai, ery betsa, regny tegna tian'ôlogno avy eo le madio, avy eo tia migiàka toaka mahery koa ai.